Ja wiꞌnaⁿꞌya wendyee nnom ndaatsꞌa chaꞌxjeⁿ na ndaatsꞌa tsꞌa cachiꞌ na nntyꞌueenaꞌ tsꞌom xiocata̱a̱ na cweꞌ luaaꞌñe nncwa tsꞌa cachiꞌ quio tsjaaⁿꞌ ñequio ta̱a̱xo waꞌnaⁿꞌa ndaatsꞌa tsꞌawee, ndaatsꞌa tsꞌa tcaaⁿ ndoꞌ ndaatsꞌa tsꞌatseii na nncwa na jaañꞌeⁿ tanda nntyꞌueenaꞌ majoꞌti tsꞌom xiocata̱a̱ oo nntyꞌueenaꞌ naquiiꞌ tsꞌom xjotsꞌa nueⁿꞌ ndaatsꞌa na ja wiꞌnaⁿꞌa.